Kapa dega̱n ɗan a nda̱bi ba, first pari bi ga̱pe hen nong shin, hen to̱ng muan ga̱lutuk, haɗa bitok, hen la haɗa bitok, hen ta̱ng ba, hen la ba, hen tong ɓoot dega̱ ɗiem tong shinshit hok ga̱me ba, hen nong gap shit hok, wani kiyak shiep, wani raap hanga̱ɗe, wani shin ga̱ng kapin ga̱ man nda̱bi, tang ra̱a̱n muop la̱shiep ga̱de, ta̱ng ra̱a̱n yool, nɗa̱a̱n bitok ga̱pe hen nɗe la kwal hok, shape ɓuas, shape a magi, muer ɓang, shiarap, lwa, albasa, nda̱ ma̱ɗem bi ga̱pe ta̱ bi nƙong, ɗega̱ niap yit sa̱ hok yi, nkong ga̱ hok, muop la shin hen ta ɓoot dega̱n, muop muop tong sa̱m bitok, haɗa nɗa̱a̱n shing, muop la pak, then muop tong boot dega̱ la̱ kapa hok ɗe ga̱fual yi, kapa hok la fual, to̱ng nia̱pen ni, ta̱ ma̱sam ni ta̱ ma̱ vuang yi ma̱ waar ni, sake ma̱ merni dang yit ma̱ɗie bitok ka, la matung ni, la ma̱ la̱ bitok ka so ta̱ ga̱na tong ɓes men ama muop la zem dega̱ kwal wei gurum ga̱me ta̱ ga̱ɗiem de shin yi tong kwam, so nɗa̱a̱n ga̱hok la ma̱sam ni ta̱ ma̱ kwal ma̱yi tok ƙa̱a̱n ke a hen kyam na ko kumu magi ke ba ho, ɗe ma̱ sake de ma̱ kara Ta̱ ma̱ mang, ta̱ ma̱ sam ni, la ma̱sam ni toh, a wuro ta̱ ga̱pueyplu a longzem, mang mmuek baba ga̱ ga̱muan nni, a matlong, mang mmuk baba ya̱ yi muan nni, muen da̱ gu twoot ta a muop ta̱ ma̱shin wala sa̱ hok waar tong waar ta̱ da̱ni lagu ɗwar muop buk da̱gu twoot gusa̱ mmuk gushin aram, gushin aram, gusa̱ guswa, gushin kwal ga̱pe ta temeke tu, ga̱pe ta̱gu muen da̱ gu sa̱sa̱ ga̱sampe ɗong ba godo guɗan mmuk nlu ɗegu kat yi gusa̱ kuma kapa dega ƙat nɗasa̱na̱ ho shin dubu kun, so sool ɓi dega̱ haɗa, sool dega̱ ɗan kapa nɗasa̱na̱ hin, a bi shiel ba, kapa bi muk dega̱n sa̱ nɗa sang la a daga sa gasampe ko la ga̱sa̱ kapa mmuk dubu vel ta̱ mang ɓet ga̱ba so dong muk komi kat muk wan nni da̱ ga̱lang wang ngoor ga̱, ɗe ga̱mong bi ga̱pe to̱ng ɗe yinɗa̱a̱n, so ƙapa bi muk nɗasa̱na̱ wo, a sa̱ a sa̱ ga̱pe mutani ɓuet-an muop ka susei, so hen ɓool mutani ɗe muop ga̱ ɓuen yi ga̱na, kapa shiang nɗe mpue ko wuro, ama zem ɓom ba, kapa a sa̱ ga̱pe ko la ga̱ muan moos, kapa ko muut, ko ko ga̱pe ɗik, ko pe saraka Ko pe dinner ko pe birthday ta̱ ga̱na mutani muop deraja kapa yen because muop man shiang kapa, because bitok ga̱mai yen ka, toh anita̱ ga̱mai ɗe la yong ni a muop yi a sa̱ yar, muop muop yen ni a yar ga̱pe la ga̱sa̱ ni tong hoom bet ga̱ba tong daiges, so ma̱ ɗen tong ḏan kapa muop ta reep ga̱ a̱rem ɗen ga̱hoom ɓom ba̱ kuma kapa bi muk ga̱pe ga̱na ni nni ho, a bi ga̱pe nɗe la mang mirip mutani ta̱ muan ni ka, la ga muan de kapa muop ta̱ kwal muop yi kapa shiang nɗe awuro ɗan ta̱ hai ga̱mai ha, ga̱mai ɓoot ga̱ɗan kapa domin muop shin muop, muop dan kapa muop nesu, muop haɗa bitok ga̱pe hen ƙun nna̱ ho, ga̱na ɓuas, niap sa̱ ma ma magi nni la ga̱zem de ga̱la̱ ɓuas mutani ga̱pe ma̱ya̱a̱l ma̱na ma̱nda men ɗe la suin yi, ga̱pe muop yir nkong muop pa̱ men, naan ga̱lap muop lu naan, muop nɗe laɗan kapa yi ga̱ɓuas, a ga̱lee zameni ga̱de men ta̱ ma̱shin muop yong ni wei lee ingredents <hesitation> ingredents anita̱ weel ba, ama weel komin ɗong sa̱ ho, komi shian ho, ko shiang ba ga̱kat ni ga̱ɗu mɓet ga̱, ɗega̱ kat yi ga̱teer muan ntiem, kapin ajima dega̱ tang nde yi sool sa̱ nɗasa̱na̱ mutani dara ja kapa ga̱pe anita̱ sa̱ men ɓak nanjeriya, so a kwal na̱ ta̱